फलफुल स्वास्थ्यक तहनि बहुत जरूरी रहता। फलफुल हम्मर शरीर ओहके बहुत फाइदा पुगैता। शरीरके रक्षा करनामे मद्दत करता। यहाँ तमान मेलक फल भरिन नाउ मै बताइ जाइत हौँ, जैसेकि सेउ, केरा, आम, सन्तोला, नेम्बु, अंगुर, अनार, डन्डेबा, नरिवल, स्ट्रबेरी, ब्लुबेरी, रसबेरी, किवि, अनानास, खरबुज्जा, लिचि, बिहि, चकोतर, सलिफा, तुँत, कटहर, अठन्नी, जिम्हरिया, खजुरी, मौसमी, काजती, भुँइकटहर, बेल, टिमुर, भ्याकुर, ऐंठा, च्याउरी, ऐसेलु, फुर्सा, इँउरा, बेहडा, काजु, बदाम, ओखर, किसमिस, छुहारा, पिस्ता, चिउरी, मखाना, <noise> चम्फा, ड्रागनफल, एवोकाडो, पासन फ्रुट, जमुनि, माल्टा यी बहुत प्रकारके फलभर मानव स्वास्थ्यक तहन लाभदायक हैँ। फलफुल खैना बानी बैठाइ आउ अपन जिवन स्वस्थ बनाइ।